So mi nani un inni kalimaawa sappo e goo, ko waraata dow hore am, kanjum woni adadi sukaaɓe fijowoɓe fijo bol. So un fija fijo bol ko toye gari yimɓe sappo e goo tan wawaata natuuki, ngam fijo ɗe mintiji chappanɗe jewenay.